Piiza ñaaminda wonta ɗon ɗum ñaamata nde njiɗa pat, nde weelo nanngu maa pat, to ngonɗaa pat a waawaay nyaama piiza to sey to a haari. piisa ñaminda wonta ɗon ɗum daraja.